ايه عشان نكتب رسالة شكر لطيفة لحد انا هنختار ان انا نكتب كلام كويس يعبر عن شكر وامتنان للموقف ونبينله كد ايه انا مبسوطة وكد ايه انا فرحانة وراضية عن الموقف اللي عمله وكد ايه انا عاوزة نشكره ومستعدة نعمل أي شيء مقابل انههو يتقبل الشكر ديتاي. فانا هنكتب في الرسالة شكرا جزيلا ليك اوانا نتمنى انك تتقبل مني جزيل الشكر والامتنان على الموقف الظريف اللي حصل منك ديه.